Toy izao ny kolotsaina ao Royaume-Uni. Izy dia firenena mbola mihazona ny fomban-drazany. Mbola ahitàna mpanjaka. Firenena mpankafy dite i Royaume-Uni ary anisany omen'ny zareo lanja manokana mihitsy ny azy an ilay dite.